Ori ihetene na zhajɛ, ishɛ iwɛ maa ukwuribi eri ya zhajɛ nu-unyasa? Nge eri ma pana ajɛshɛ gwa maa iiƞ ukwuribi ya zhajɛ nu-unyasa. Ecilo na ukwuriba ya zhajɛ nu-unyasa shɛɛ, na-amɛ iyi-elele nɛ abɛ zhɛ nda hwayɛ bwobu, nu-unyiza, ukwuribi zasaba, ur u shɛ tɛ gadaga. Ma pana ti secino, gana to ofwo go atɛ namba ata nda ijɛ, nkwubɛ maa ukwuribi kwunɛ nazhɛ iwe ma ta zhajɛ be pe ga. Yaa shɛ ukwuribi zasaba iwɛ maa a imangajɛ ijɛ be pe, una ga, ohwolu ga, ga zha shɛ nda o. Iwɛnɛ tu-ukwuribi namɛ, ibɛ po yee cimi. Nazhɛ atu suyanɛ hwayɛ bwo yaa shɛ uk, akak na ɛɛ zhɛ mo bi shilono maa zhjɛ ci, abɛ zasa kwuribi na rɛta maa u. umunje kwo iyi tusucɛ i zhajɛ be pe, bi xha shɛ ba zhajɛ na aka na teni cɛƞo. Gobwonu gana ta atwa ga zhajɛ, ofwo na aa banɛ, e zhe shi tahaƞnu ni ivwunɛ o iyi ee teni. Kwo yaa shɛ umotu-ukɛnyɛ aba ee teni manɛbɛ ɛɛ kwunɛ nazhɛ aa zhajɛ be pe. Yaa shɛ shɛ kaa umotu ukanyɛ aba, ugwu ɛɛ njɛ. Imbe kuƞ na-amɛ ijɛtɛ hwɛɛ? Ukwuribi ibɛ kwunɛ. Yaa shɛ eti gwure ya hwayɛ na-umwamwa iwɛ maa ta kwuba ya kwo nu, kwo nu udenji. Kwo ya ‘yajɛ iyi ohwolu elele ebi eri bo shilo, ukwuribi zasaba bi eri shi ban da iƞu. Kwuribi shɛ iyi ya tandu nɛ yap ana butu aka elele bu, ukeuribi bu namanɛ nu-uraiƞ na, na rɛta bu, amɛ tuhaƞtu bu-ugwumwa. Ecilo shɛ maa ofwo na amɛ tuhaƞtu zhɛ banɛ shɛ maa kwo yaa shɛ iyi hwayɛ hi zhɛ ya nu-umwamwa, yaa shɛ iyi nɛ zhɛ to tɛ, sa, kwo shɛ, izasa iyi du abɛ zhɛ ndo hwayɛ yaa shɛ kwuribi zasaba kwo yaa shɛ ushɛkapa ga abɛ ga ‘yajɛ abɛ zhɛ shitogo, muzhimi zasaba, ni-imbe abɛ zhɛ nda in? Tu sa abu zha sa, manɛ zasaba tu sa abu zha sa, ijo hwɛɛ, ukwuribi yaa jalo. Yee gwure ya hwayɛ ni ‘wɛnɛ bu tu hutono, aka-elele abu zasa iyi tuhutono, abɛ zasa ukwuri, kwo ‘wɛnɛ bu ‘yɛƞjɛ bu zasa amɛ-olom. Eri ya sha tahaƞnu tu ko ti bi sheyineni iwɛ maa zhe, ukwuribi zasaba amɛ-olom zasaba o. ot ɛti gwure ya hwayɛ nu-umwamwa, kwo biyi kwo bu, bee eri shi mama nda, ukwuribi zasaba, bi zhɛ kwuba maa amɛ tu haƞtu zhɛ hiɛ namana ne biyikwo bu. iwɛnɛ po iyi nɛ ba jalakaka maa ban da nu-ukwuribi yaa zasaban ihiɛƞmɛ yaa shɛ. Kwo tumbula ta ata tu kwulanganɛ bu maa hi na m omo potoƞgonu, ukwuribi zasaba bi zhɛ kwuba iwɛ maa bi zhɛ kwuno eshe eshi, eswuƞyɛ tu zwono. Ecilo shɛ maa bu mama imɛ shɛ, en,-ukwuribi zasaba o. Iyebi, na, kwo yaa shɛ miauƞmu bu, miauƞmu bu bi za-ukwuribi o, miauƞbu zha shɛ nda umakarata biye o. maiuƞ bu zha shɛ nda umakara biye o. ecilo shɛ maa, kwo kwo yaa shɛ umarakata elele i’imɛ ya hwayɛ kwo yaa shɛ una ugwomineti ga atu ma duma, ga atu ma nda. Ecilo bɛ shɛ maa ukwuribi abɛ zhɛ ba kwuna na-amɛ umakarata ata. Beletini maa i shepi aƞ yaa nu una ana ɛɛ zhɛ nda aƞimbesegeni ya taƞdu. Ukwuribi. Ibɛ po abɛ kwuba maa bu za-ukwuribi o uwan, enen be eri nda iyi o, uraiƞ tusuu. Iwɛnɛ po saa atat baa namɛ shɛ, shɛ usuu ubiye o. Ashƞsa gano na bɛ zhɛ nda maa uraiƞ ga timeni bu. Zasa iyi namba ya nu-unyizo ahaƞsa elele butu ban da nu-unyizo i shɛ iwɛ maa shɛ ukwuribi ya nda maa butu ‘yaga unyasa. Gana mi tɛ ngaa jɛjɛ be pe, iyi ufwugwu tilegeneni shɛ maa ma nda nu-ukwuribi, aka oko ya ma lakɛtana malabu, muna haƞsa, jita na tuba ngɛ zhɛ mo gwushigo ukwuribi maa ma ndo ijɛɛ? Jita tuba ngɛ zhɛ mo gwushigo-ukwuribi maa. Ma sa inɛ jɛ? Jita ngɛ zhɛ ma naƞgana-ihuɛ mii? Jita ngɛ zhɛ ma sha du gaa ga? Ukwuribi ya nda iwɛ maa, uzama ibɛ ahaƞsa ata aba nda bi zhɛ ‘nya. Ecilo shɛ maa uzawa ukwuribi ugwumɛ. Ama ukwuribi namɛ ijo hwɛɛ gabu ni ikɛnyɛ aa kwuba u’waba du ya zhɛma. Iyi bu kwuwanɛ bi zha ya. Ba naman a-amɛ-alo, ban ama nu-unyasa, izasa batu ɛbi zhɛ ‘yago amɛ tuhaƞtu nu bwa o. so, iyi namba ta um okwu sa. Geskiya akak oko maa ganana ihetene izhajɛ iwɛ maa, yaa shɛ ugomba tu kana eri ya zhajɛ ni denji, ukwuribi hƞ ata jala kwo iyi, nɛ shɛ iwɛsh maa anjɛ ibɛ shɛ? ‘O ijetene shɛɛ, igɛtɛ ti yaa shɛ iwɛ maa, mɛ hieƞ yaa shɛ na tumapa timi, karɛ maa ɛ hieƞ ukwuribi aa zha zhajɛ otulono ɛ hieƞ nda ma, i shɛ maa i n’wulwanu su. Iwɛnɛ po hwayɛ eri ya sha maa butu bu ko nae hi eri hio tulonono ukwuribi ga maa kwo shɛ baa njɛ ijɛ, bi eri bɛ hieƞ iyi atɛ zhɛ ta nda na. bi zhɛ sugwo ukwuribi ta nu hwaƞna nya. Iyi ihiiƞna ama jalokaka. Gana ohwolu ga atɛ namɛ hwuyɛ go atuba abassa. Ihiiƞta jala timbiyono. I shɛ maa yaa shɛ agwatana timbi yono yaa shɛ eti ji huƞna cɛnjɛ tutu, i gɛ tu, yaa shɛ ati ji cɛnjɛ tutu. Eti shileni umakarata. Ihiiƞta. Iyebi, ta jala asibiti, utatu, ta jala meni, uneshi, yaa shɛ eti eri ta nama no ofwo na enim, uhwaƞna biye shɛ wan ama iwɛ maa atwa no tono anan banɛ. Una umotu zha ta. Yes. Unaa, i nyɛƞwɛ, iwɛ maa kwo yaa shɛ ulwa ta jala. Akana aa zhajɛ ni ‘wɛni ‘wɛni gɛ hwɛɛ, ya iwɛ maa bubassa be-elele hwujɛ watu. Yee ci ya-uzoto sasana nu iwɛ maa uwgushi kwo iyi nɛ abi zhɛ nda maa nay a oo gana ibiznɛsi bu, tɛhiƞya tub u, espeshali gana bubassa una namɛ nu wa, pa’wutu atwa oko shɛ hwayɛ bwo iwɛ timɛ. Kwo yaa shɛ inibi ga e eri sanga aƞ uga-ambɛ a pana. Gobwonu du, utaci eri as aba pana atwa tu. E eri ma tup ana izhɛ ti iyono no ohilo. Oke eni, yaa shɛ miauƞmu tu mu na ma jalakaka umakarata, e eri mbiyono aƞiwɛ maa yo tumono aƞ. So, iyi inambo nu-uraiƞga ata jalakaka. Kwo nazhɛ ya akak oko ukwuribi du maa shɛ shɛ maa ee ge bi peni iga, iga lacɛ o. Ama kwo udivilopment ga unama tugwo, igɛ shɛ maa ehi peni maa hi mama ‘yajɛ tugwo na zhɛ ehi teji tuhulo maa nda ma ijɛ. Na-amɛ ijɛ. Na-amɛ ijɛ yaa namwanwa, nkwubɛ ukwomiti zhɛ gɛga ushɛpwu zhɛ gɛga ɛ zhɛ hansa imbe itɛ shanɛ utakashɛ sasanaa? E eri ɛ hi vwɛjɛ, hi eri hia zhajɛ hia nda ni ikɛnyɛ hiƞ. inɛ gɛnɛ ɛtɛ yaa zhajɛ ya nda mbwuu ya tu ‘ulwanu yhwuri gɛtɛ bi zho tuleno ukwuribi. So, iyi nge mepi iwɛ bɛ tɛ. okwa sa. On ugana ti ihetene na baa njɛ iwɛ maa ukwuribi eri ya dwa, yɛ jwɛ uraiƞ butu hƞ? Yes. N eri mɛ bi hieƞ iiƞ ukwuribi eri yɛ jwɛ uraiƞbutu. Iwɛ imɛ po ukwuribi eri yɛ jwɛ uraiƞ butu. <hesitation> especially ga, gana maa unwwu aba gwuna, ee bi shepi na asibiti, aa jalakaka ukwuribi gaa ga, iwɛ maa a shɛ a ma bun da tɛnɛƞjɛ. Amama ukwuribi zasaba, izha nda maa uraiƞ bu jaju nu-uhwaƞna. Ama ukwuribi zasaba, izha nda maa uraiƞbu jaju nu-uhwaƞbu jaju nu-uhwaƞna. Ama ukwuribi namɛ, atwa oko kaa unamɛ uraiƞhwayɛ bwo ata namba uraiƞ iwɛ ukwuribi ibɛ po ɛ mɛ hieƞ ukwuribi yɛ jwɛ uraiƞ iwɛnɛ po asha uraiƞ ata yo bino tedure nu ukwuribi. Kwo yaa shɛ padu ga bu, bu tu nama tu uraiƞ ga ata zha ba tahaƞnu, gano iyi heri na i shiga na, zhna zha kefi ni-ivwunɛ, nu maa ‘yaga ukwuribi no tono umotu. Ya, tahaƞnu ta ata ti-ivwunɛ ta kwuna o’umpwo butu uhwuri, iwɛ peni o’umpwo bu uhiƞjanu maa zhe ikefi ni-ivwinɛ. Ibɛ po zhɛ nda ya maa, yaa shɛ abɛ gɛ zhɛ nda jitɛ, shiywa umpwa na akana tu uraiƞ bu namɛ nu ulapiya, ama gɛ ta aba zha tahaƞnu tu ga, i zhɛ bu shapa yak wo gana shiywa shɛ ta kwo gana shɛywa shi ciihiƞ. i zhɛ ma bu jaja nu-uhwaƞnu ta ata ti-ivwuinɛ ɛbi zhɛ kwo umotu eri ma bu kwuna. Ecilo shɛ maa nu-uhwaƞna abu namɛ ni-ivwinɛ eri ma bu kwuna. Atwa oko ‘wegeni hwayɛ zawa ukwuribi gana maa ofwo na ɛɛ zhɛ iwɛ maa ee teni kwo umotu kwo umashin. Iyi nge eri iwɛ maa ma mapa maa ukwuribi yo bicingo uraiƞ butu gwamwa i shɛ ibɛgɛtɛtɛ.